Hafanana bôka Afrika Atsimo an̈y ndraiky zen̈y, a eo eo zen̈y hafanananan̈y. Misy a ad- kaiana hoe le Kap zen̈y maksimômanan̈y io farany an̈abo zen̈y, folo sivy amby degre fa ny klimànan̈y zen̈y maiky. Somary maikimaiky zen̈y amin’io tanàna io.